Ngë e di si bunet precisamenti, mënd të thom se sicuramenti vjen qepur me un macchinariu e ghuzaren dei modelli standard, dei template, çë servirjën sa të <hesitation> bush maljetinët gjithë paraç.